Ntha ntha kjixin' ntha ya na jina ndithu gen thi chujni chuxin xruna ndithu tunde'e na ntha ntha kjixin ndiana rugunda <noise> ngujina na thunde'e na kjixin na nda sen ngujina na kjixin na ndakjun.